Ogaruzi mgan isoyaguso ya ahindun jugu yeji ozi arom izi oroli iye pakwuolu iye kbali aso iyo ronko ntuto aron iyo kweri igurogu kpa rokwen ona geshainu oweron nboru oge yodu ochi nu ikwun yo obua ibubu izima kpalima so izima kpali rokwe izima owolizi gal nbo ibo nwo okorobia ngam obochi belam ezenzen aqeok obadu bellanu abia nhan anaka bu han loola izi iguru coma isi ahan ngan isi nu okoba hankam zico nota ol ina zenzen kol nu okobadun nu ishi huoma nu ahan ohan ajina kanu rumuen. Bella nne ba nu nda ba ayin okobadon bia laa diba ihin yeshikori bazima bolizolu bezima kbari kbari bet beye sinu eri ahun hun bataru obo ma nu onudi ahan ham okobtawama okpopo iyeji onutawama osuku oge yebia izima erili han dekam rumuyin ke ozutal nproisisi beke iyeri amahia oduru wiri iyeri beke nusutal ahin nu boro yoma ba odu nezenzen ihin nu ozioboroma badon ya takwon ahun han ekila izeri huna chineke ka owa guru huoma ishi nu ehin awa naweru bodu obomasi ayazinariya hankam dom nugbunu ola hana kwu kpo ahin ye shiye riken ehin igbubu nu ikwun igbubu nu ochi igbubu ka chineke ye guhama kpai ya nne na kaboka guru ahima na kaboka ya nda na kabo ka guru ehen oma na kaboka iwai ke nusoyazen iya guru ehan shiriken soyazen ngooy odumako nu kai rumuyin ye lagiden nu ahin boromaobolanu ahin ibubu ohan katennan